عادة يعني أنا أشتغل ثلاث أيام بالاسبوع، كل يوم سبع ساعات، إيش سبعة بثلاثة ضرب ثلاثة إيش؟ واحد وعشرين ساعة بالأسبوع ، عدد الإجازات اللي باخد كل عام يعني هذي الإجازات الأسبوعية العادية وبس ، يعني إجازة كذا مثلاً شهر ما أدري يعني عن كل أسبوع، ما حسبتها.